Goddo fere yidi jahale sosai, to vetini o dilla jahangal o fabba o wartai. Bannin mai do hokka mo andaal duddum ngam jahale do bedda andal ha ngedam mi adamajo.